Oshxonangizni toza va tartibli saqlash uchun har bir buyumga o'z o'rnini belgilang. Idish-tovoqlar, pichoq va qozonlarni ishlatilish tezligiga qarab joylashtiring, va mahsulotlarni yangi saqlash uchun ularni tartib bilan joylashtiring.